ما مبنفضل القهوة، نحن ما قاعدين نشرب القهوة كدي يعني كتير، نحن بنشرب الشاي، بنفضل الشاي احسن من القهوة، عشان انا بحب الشاي، القهوة بقوم لي المعدة، بجيب لي <hesitation> بقوم لي المصران، المصران العصبي، <hesitation> ما بتنفع معاي مع صحتي يعني، عشان